فيه سلاكه حوض كدا بتتباع عباره عن مضخه مربوطه بعصايه، طبعا بيبقوا متوصلين ببعض بتحط المضخه دي تكتم الهوا علي البلاعه او الحوض المكتوم وتبتدي تضغط العصايه هي بتكون مرنه ان هي تنزل تضغط العصايه لتحت فتبتدي تسحب الهوا بالتالي تسلك لو فيه حاجه مكتومه.